Ny fomba terizagna tognolo ndreky, tognolo zany alegny avy agnaty- agnaty ala de izy amize ô ato agnaty gony de apetraka amin'ny tany megnamegna, satria ny tongolo zany anisany mora maratra otran'ny ra ôhatra hoe takatra ny rano, tongolo zany mora fikarahakarahana fa izy mora maratra koa ra hoarina amin'ny zavatra hafa de tongolo zany apetraka amin'ny tany megny mba ampatagnatagna izy satria tongolo zany anisany tsara izy koa tany megna.